Do lloje t’omëlsinave jon gurabija, gurabija me susam, bakllava, banane split, akullore <hesitation> biskota, puding, çokolladë e ftoftë, ëmbëlsina t’ndryshme, hallve, kadaif, kek me arra, ravani, rolladë, sheqerpare.